பிரிவு சோபா பல இருக்கை பிரிவுகளுடன் கூடிய பல்துறை மற்றும் விசாலமான சோபா. இதில் சாய்வு அறைகள் இருக்கலாம். காபி டேபிள்புத்தகங்கள், இதழ்கள், பூக்கள் மற்றும் மற்ற டிராயிங் ரூம் பாகங்கள் வைக்கப் பயன்படும் நீண்ட, தாழ்வான அட்டவணை. இறுதி அட்டவணைஒரு சிறிய மேசை, ஒரு நாற்காலிக்கு எளிதில் எட்டக்கூடிய தூரத்தில் வைக்கப்படும், பொதுவாக ஒரு சோபாவின் முடிவில். அமைச்சரவை செர்ரி மரம் போன்ற மரத்தால் செய்யப்பட்ட தளபாடங்கள், செறிவான டோன்களைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் சிதைவை எதிர்க்கின்றன.